﻿मारे ताई कुत्ता से बहुत ज्यादा डर लग च कुत्ता से डरना का गाना सारा कारण च जब में छोटों चीज तो कुत्ता ने म्हारे ऊपर हमलों कर डियो चो उ मारे पीछे दौड़ रायो छो ओर मु डर रायो छो ओर मु भाग रायो छो। मारा थाई तब सु डर बैठ गयो कुत्ता सु क्योंकि मै याद च कु कुत्ता कट लेवे च भौतिकी भर लेवे च तो सिया लगवानी पड़े छ ओर वो कटे चो तो बहुत ज़्यादा जोर से कटे च यूको निशान हमेशा रे जावे च। कुत्ता कभी-कभी बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाओ च आशय तो कुत्ता निर्मली तो बढ़िया ही रेवे छे। मतलब पचे पड़े छे गनी बार वा का मन में कई रेवे चजाएगा भूत ज्यादा गुसील रेवे च भौतिकी भर लेवे च ई वजह से मारा थाई कुत्ता से डर लगे से।